ହମାଂକୁ ଵ୍ଯାଖ୍ଯା କୁଛ କାରେ ଭୀ କରାନା ପଡବା, ଜିନ୍ତୋଂ କୀ ସାରା ଜସ୍ତାଵେଟ ଚେକ ସହୀ ହୈ। ଅଚ୍ଛୀ ହୈ, ନହୀଂ ହୈ, ଅଚ୍ଛୀ ହୈ, ଯେ ସବ କରଵେଲା ବାଦ ହୀ ଭୀ ଜାପ ଲାଈ ହୋଗା।